To ee mumam geme ta mimi mele shene ko man mu a yer ba pakh yana pakhi tebe ka shagli ya manang akwoi gimu siya gabi ban wo yi gi gab ban muni kuma ya togho tebe ki tol e dom yibamu ya pakh ni poro woye ka gabi a mi glass so dom gimu yada ga boi ayi a glass munna manang ke tig balo kam a muri kuma ba yer pakh poro wo yi mu moghe iya wo nguri biʒa a nʒumi nguri biʒa muni yi yara tolo ka muri a wuri nda ba mu biʒa ya yuri tebe vo biza bira ba yere wabu ba pakh poro ba, so gi gab bam minna iya pakh poro wo binʒa ba muro yi a biʒa ti gunu ya muri ka pakh poro wo yi kenan tive boa muri a biʒa kamba yiri wahu ba pakha poro ba mu bare kkuma iyakam wo wani gimuna na yakamata ka ka gabi gemukona niyi yaba pakh poro wo yi gab ban minma si ok munam siya kam wo wani gimu nana siya yakhli nigil gab ban si gimi nna muwa takhli nigi gabban minna iya pakh poro wo biʒa mmm iya wo nguri biʒa a nʒumi muna bo a tolo yi ka muri a wuri biʒari, bizari so bao amuro yi a wuri baizari ni bamu yi yiri a wuri biʒari ni bamu yi yiri tol biʒa ri, to na tah hoto minana ya mine na gab gimu a yer ba gabe muna na kuma a yer ka shagla to bo biʒa bira ba ye yiri wabu ba pakh poro ba Iya pakh poro wo biza bo bo biʒa bira ba a wyri ba yiri gimmu na na ya pekki ni gimu ko nani ya muri ki pakh poro dom gemu a bome sei a pekyo yi ami amigemudo a bugho risp boa pekyo ye then na galw iya pakh poro so gemufo n ya tekh yi ni rimot den ni ge munwa ya tukliyi ni rimot den i gemunwa ya pakhni anfani wo yi tabe ka gab gunm a yer ba gabr ami gi yeri tabo dom gimu a yeri niyer tah bo dom gemu a yerkuma ka kumo to ni gume e bamburum ya pakhni poro wo ye mele to ya kumi mele a ko be ba amma mele siya wo e siya ka ba kumi kuma tebe e nʒumza gulle mele ko yaka ba kume kumo a ko be boa yawo mollong ya wabuna ka kuneka tigha lah yo tebe yera kumna gimu yara pakh ni anfani wo ye loo muno ma yara kumna shagle a minu tebe nʒumʒa mele ya pakh anfani wo yi tebe ki shagh so ba bira wo yi ba ya wabi shagh bikyang gibamu ya kanni kene ba bikyang teh beari yakam munnan yapakna poro woyi bon nira ba wo yiba yara shagli ya ba boa kyo a a ba a ba bal gi ba bira woyu ba yara shagliba bikyang gi bamu a yer ka wogho a kune ba mburum yara wogha kuni bamburum ba amma ba yawo je gabban Yara wogh na yi to ne gumu do na tol dom teb mu a yara ko woghi ko ayer ka gabi a nʒumʒa ba bira wo yiba kiyang gi bari yara muko ka shaghi ba si manang ka bom nzhere mu yara kumni tebe ka kum gumu do na yiri temeki na yo tebe ka baghro gimu na na ciyer la baghra kuma ka gab gumua yerba gabe na pakh poro wo yi a nʒhee mu manang so mele muan ni gemu nana nʒumza ya ken i kene wo yi mbalgi, bo mbalawan gi yirin kumna nzhere ki ngah gi badona to yirin kumna kuma na nshagh gimu yirin shagh ni a nʒumʒa bbo bira ba to shagle gya wun yara ke n pasina ba nʒumʒa meke ya ba gullo nʒumza mele kuma thee bamu nana manang ki na na kenbalgikeni no ngab gumu nyaba gabe tebe go ba do nyaba gabe yara manang to ba yer ka pakh poro wo iye dense a kuro yi bo a kuro yi na yi ka tighi a a nda yo na bom biʒa boa bira wo biʒa ba yana wabu ba pakh poro wo yi ba to gimi ni manang wane.